צו ס'איז עטיש צו נוצן טעכנאלאגיע צו נאכגיין פערזענליכע <hesitation> אקטיוויטעטן, אויב דו בוסט באקוועם מיט עס דעמאלטס איז עס גוט פאר דיך אבער צו- פאר- צו דיך עס טון פאר אנדערע מענטשן איז עס נישט א עטישע זאך.